Oki nam sob eya nyi oki su mfor oki tuk ayip mma abare-obad, ōmo kun ayip mma areh na akob, ka jen ebu okun ayip mma areh na akob, ka jen ebu okun ayip mma areh na akob, ka jen ebu okun ayip mma areh na akob se osu mfor, akob ayip ama for aki je ka mfor. Ebu okun mfor nyi nnon abare mfor se okid ka ima ated akob ama afor ated okún man nnon obuk ano aba yuri kpe osui mfor anyi afor abare mfor ama afor achang obad ka jen a akob ama afor aruk mfor. So mfor nyi ebu oki su, osuk nyi na oka amenghe ekpak ayip ma osuk mfor eya a, anyaghe mfor, mfor nyi oyagha-onyak nyi anyaghe nyi kun a use anyaghe mfor anyi afor kpe okun ayip kpe man kpe man kan jen eri anyaghe mfor echang otonghe ken ebad o ken eka bad o. Kin mfor nnon abare mfor omenghe ekpak ayip ma okuna osu na mfor nchane and ebu oki su fene erong omo kún sob, sob kpe nyin-nyin osu abare mfor. sob areh nyi oki su abare mfor onok osu <hesitation> okobe sob ama afor aki yak ka abare mfor ama afor omo kpo yen <hesitation> abare mfor nchane. So mfor kpe nyin afone sob eye ńyi okuna osu nyine kin abad